'Ngo mmi', mmi' ni ni'ñan kwenta kane 'ngo ñanj riki 'ngo atsij, riki 'ngo rasun, mmi' ni kini'ñan kwenta kari' ro'o', kwenta kinani'hio', ta taj ni kwej ñanj ro'o', mmi' ni ni'ñan kwenta kanun' nej, mmi' ni ni'ñan kwenta kane', mmi' ni niko rasun ni'ñan ta chi'i sij kirij ñanj riñan 'ngo atsij, kirij ñanj riñan undaj 'ngo rasun, mmi' ni bej bin si aranj sun 'ngo ke chungwi, bej bin si aranj sun ta taran' ngwi, si bej bin 'ngo si ni'ñanj naki'hiaj sa' 'ngo rasun ánj.